<hesitation> ɔmi ɛnɛ́ kayi ìí ŋe ùfù, kaka ámìgugù èle bu nyo ùfù ùwuɔmi. ka ìí ŋe ùfù ka alɛ né nene nyoà u na kɔkɔ ì tà lɔ iblɔ àflù nì òɖèɖèbuta na wami nànyiɖe, úni ani ayatã, i nàáá mu ákà ikuma eme ŋè blùúmì nàa jɔ̀mi ɛɖi mìnyè ka bùgagla ŋlɛ bɔ̀sìkplà nyo bɔ̀sìkplà blɛ̀ɛ jàkálí yáá ikle wèe nàáá sɔdòo gàké ùfù àlɔ <hesitation> u no nyo ìnúkpo. kíni sú mìnyè amánìbo ká tà jɔ̀mi kpaŋkpaŋ. ka ì nyu amánìbo ɛnɛ́ɛ̀ amánìbo nì bubo, u no ìnúkpomi amánìbo nì bɔ̀sìkplà, ì nàáa yè fáànyì yá kíni ká ɖíàlɔ à máa fíà.